إني إنصحة يبدل السكر بحاجات- حاجات- طبيعية كما الفواكه، يحاول يجلل كميات التدري- كميات تدريجية وما يحرمش روحها باش ما تصيرش إنتكاسة، يرتب في الوجبات المتوازنة باش يجلل من الرغبة في السكر.